Llampat funksionojnë tu e kthy energjinë elektrike n'dritë. Shumica e llampave e kanë kabllin që hin n'rrymë edhe prej aty e merr energjinë elelktrike e çon deri te poçi, i cili mandej bon dritë. Kemi edhe llampa që funksionojnë me gas, po kemi edhe llampa që energjinë e marrin prej diellit edhe e kthejnë pastaj në dritë.